ممكن أختار أول حاجة السمك ومعاه مثلا ممكن لحم. ليه، لأني أما أحبهم ومبزهقش منهم، ممكن آكلهم كل يوم عادي، دا غير كمان إني هقدر أطبخهم بطرق مختلفة وكل طريقة هيبقا ليه طعم مختلف طبعا دا غير إن هما قيمتهم الغذائية عالية فهعرف أكون نشيطة وأتحرك ومش هحتاج يعني آكل معاهم حاجة تاني.